Vurìu esi ën dutur propi brau chë ch'al e bun a guarì tüte le persun-e da tüte le maladìe, parei ai sarìa menu 'd sufrensa ënt ël mund e vurìu anche eliminé la guera